أفضل قضاء ليلة واحدة بقمة جبل على ان أقضيها في قلعة عتيقة لان القلعة العتيقة تراها فقط و يعني ليس فيها حاجة حاجة هكذايا تتحرك ولا، لكن قضاء ليلة بخيمة بقمة جبل، يكون هناك احساس غريب يعني تكون في قمة جبل و في خيمة يعني تخييم زائد في مكان في قمة جبل، مكان عالي يمكن ان يكون منظر جميل و يمكن ان يكون هناك ان تشعل النارو تتمتع بالطبيعة و تتمتع مع الأصدقاء، بينما في قلعة عتيقة يكون هناك نوع من الغموض و السواد و يعم هناك نوع من الخوف و القلق و لا تستمتع بتلك اللحظة.